Ho behia dɛ <noise> nyimpa dasanyi de etse hɔ a <noise> itum eserew <noise> eka asɛm a ɔyɛ serew kakra a wɔka asɛm so a serew nnyɛ dabia na <noise> nyimpa etse hɔ a <noise> ɛnnserew. <noise> Serew no nhwehwɛmu koraa kyerɛ dɛ ɔma nyimpa a <noise> ɔto wo nkwa m' <noise> ɔma wo nkwa tsee- ɔma wo nkwa tsentsen. <noise> Obi wɔ hɔ a n'abrabɔ dabia nankotsee <noise> ehwɛ n'enyim a ɔnnhwɛ <noise> onntu- ɔnnserew aa- biibia nnyɛ ne fɛ biibia mnyɛ ne serew. Iyi so mmoa ntsi nyimpa dze <noise> emi mususu dɛ <noise> ho behia dɛ nyimpa ɛtse wiase a ema adze yɛ wo sere - serew anaa woaso mpo <noise> eserew.